Gny hany izy io da tena misy fiatraikany lehibe amy gny fahasalaman'ny gn'olom-belo amy ankapobeny satria misy karazany maro manko gny sakafo. Misy ohatsy zao ataotsika hoe gny gny voankazo gny fruits, da regny zao mahasalama fe tsy mahavoky loatsy, zay gny defaut-ny. Eo koa gny hany mahasalama ohatsy gny hena, fe gny hena no vondraky loatsy na no mena loatsy mety hitariky goute zay, mety hahavondraky zay hanemposempotsy hitsentsy gny fo. Eo koa gny gny hany sahala amy gny vary, tsy de mampitombo loatsy manao akory fe mahavoky avao izy. De amy ze lafiny zay gny gny sakafo gny hany zany tena misy fiatraikany amy gny fahasalaman'ny gn'olo satria no tsy hany izy io tsy mihina tegna, tsy mihina hany, mahia tsy velo tsy ampy gny sakafo agnaty vata da marary da maty. No tegna koa mihina loatsy, tsy misy voankazo, tsy misy rano fa mihina loatsy avao mihina raha vondraky, da mitariky arety koa zay amy gny fahasalamà satria magnino? miha vondraky koa gny vatategna da tsentsitsentsin'gny menaky sy ny tariny atiky aby. Da tena misy fiatraikany lehibe amy gny fahasalamatsika zany gny hany hanitsika.